ཁོ་མ གི་ཁོང་ཆུ་གི་སམ་ཁ་ཐ་ཆེ་བ་སུ་ན། གོ་ཐངཔོ་ཀོང་ཆ་ནག་ཆ་མེ་ལས་ལེགས་པོ། ཁེ་ཆི་གཅིག་ཐངེན་བས་ལེགས་ལས། ཀོང་ཆུ་ཐམ་ཆ་དཀངས་པོ་ཏོ་ཆེ་ལོ་གོ་དངུག ཨིན། ཀོང་ཆུ་ཏོའ་ཆེ་ལོ་གོ་པ་ཀབས་དུར་ལམ་ཀྱ་ནོ། ཁན་ས་ཀན་སམ་ས་ལ།དོ་ར་དི་དགོས་ཤིན་ཆུ་ཚམ་ཆ། ཐུགས་དི་བ་གྲོ་འདྲོ་མ་རོ་།འོ་དི་བརྩ་ཁོང༌། ཐམ་ཆ་ཐུགས་ཀྱ་ཡ་སའ་བས་ཅོ་ཟུར།ཅེས་བཅོ་བར་ཀང་ར། སམ་ཆུ་ཡ་རལ་བཞི་ཀང་བོ་བར་ན། ཡ་དུ་གི་གང་རི་ཟན་རྒང་ཀོ་ར་གཙ་ཅེས་འདི་ལཾ་ངུང་། ཀོང་གི་གང་དགཱ་བ་བཞི་གཉ྆་དགི་གོང་རྗོང་། ཡོ་ས་ན་འདྲལ་ཁེ་ཆེ་ར་ཀར་ཆུ་དར་ཆེ་གང་རོ་ལོ། ཁམ་ར་བཀ་བ་དི་ཨིན། ཁ་ཏའ་ལ་ཁོ་མཱ་ཀི་བཀལ་ཆུ་བཀ་ཨིན་དག་ང༌གིར། སམ་ཛ་དི་ཀ་ཇ་བར་མ་ལེགས་ལས། ཁ་ཏདྷ་ས་ཏཱ་དཀོན་མ་ཀི་མེ་གི་ཟངས་ཀྱ་ཌྷུའ་ཨཱ་ཌྷེ་ནོ། ཁོ་ན་སྐྱེམས་དཔུ་འཆ་མ་དག་སྐྲ་ནམ་འཛོལ་ནང་དམ་ཆེ་ཤོས་མང་ཞར་དེ་མ་སྐམ་དར་མོ། སམ་ཛ་གི་ལད་དཔར་མཇི་ནང་ཏོ་དེ་ལགྷ་ལོ།